No ütel kõrraligul õpilasõl piät üteh olõma üts kiräpulk, minka kirotaq, sis kimmähe mõnõq vihuq ja või-ollaq ka pleiäts ja pleiädsiteritäjä ja koolikott. No ja sis nõutas viil vaihtusjalatsiid ja liikmisrõiviid ja maalipintslit ja. Rohkõmb olõki-i vaest vaia.